ایلن ماسک او د هغه تسلا شرکت اوس د داسی روباتونو په جوړولو کار کوی چی د انسانانو سره په ورځنی ژوند کی مرسته وکړی دا روباتونه به په راتلونکی کی د انسانانو ځای نیسی او وایی چی شاید د انسانانو څو برابر زیات وی د دی پروژی لمړنی روباتونه تیره ورځ په سعودی کی ننداری ته وړاندی سول چی د خلکو پام یی ځانته واړاوه